أختار زر أيجاف الزمن علشان أجدر أستغل الوجت وأرتب أفكارى أو أنجز فى شغلات بدون نت - ايجاف الزمن يعطينى فرصة أن أستمتع بالرحلات الحلوة او أصحح موجفى جبل الامور لا تتغير الرجوع بالزمن مغرى لاكن أحيانا التغيير فى الماضى يمكن بيسبب مشاكل فى المستقبل